E wodi ñyamda ko mi yiɗi nyamugo ko hawti e bikkol lekkol baano mangoroje, lemoji, ayabaaji e taliyaaji. Mi yiɗi awara, kosai, mi yiɗi cincin e kusel. Mi nana beldum maajjum ngam mi wowaay nyameteki ndu e gari amin, daaki min nasti nder dowla.